Za zen̈y tsy mahay ary tsy endriky nan̈ano iôga zen̈y e. Fa ny fohitako fo zen̈y afaka volan̈iko. Irô zen̈y koa fa man̈ano izy io zen̈y irô zen̈y mandeha amy tany araiky mangin̈y. Aviô mitôkan̈a zen̈y irô. Tsy haiko zen̈y raha dinihin-drô. Aviô aminjay mampiasampiasa raha bôka bôka amy zava- zavaboary àby io koa zen̈y irô, ho za mandiniky.